tveir þingmenn Miðflokksins brutu siðareglur Alþingis með orðfæri sínu á Klausturbar í fyrra forsætisnefnd þingsins fellst á álit siðanefndar ekki verður hróflað við tollum á innfluttu lambakjöti eins og áður stefndi í landbúnaðarráðherra boðar endurskoðun á tollalögum í haust ótti við útbreiðslu varð til þess að landamærum Rúanda að Kongó var lokað í átta klukkustundir í dag þrjú tilfelli hafa greinst

í borginni sem er á landamærum ríkjanna eftir áratugabið er nú hægt að keyra hringinn á bundnu slitlagi síðasti

á þjóðvegi eitt var aflagður í gær fjörutíu og fimm árum eftir að hringvegurinn var fyrst opnaður Gunnar Bragi Sveinsson og Bergþór Ólason brutu siðareglur með ummælum sínum á barnum Klaustri í fyrra sérstök

forsætisnefnd Alþingis fellst á álit siðanefndar í

siðanefnd segir ummæli Bergþórs Ólasonar vera ósæmileg og að í þeim felist vanvirðing er lýtur að kynferði þeirra sem um var rætt siðanefndin telur þau til þess fallin að kasta rýrð á Alþingi og skaða ímynd þess siðanefndin ákvað að greina ekki hvert og eitt atriði í ummælum þeirra Gunnars Braga og Bergþórs enda séu þau öll af sömu rótinni sprottin í svari Bergþórs segir að honum þyki tónninn í áliti siðanefndar vera áhyggjuefni hann telur mat nefndarinnar á ummælunum ekki vera hlutlaust enda séu mismunandi ummæli ekki af sömu rót sprottin ummæli Gunnars Braga Sveinssonar eru einnig brot á siðareglum Alþingis ummælin eru sögð hafa verið ósæmileg vanvirðandi og til þess fallin að kasta rýrð á Alþingi og skaða ímynd þess Gunnar Bragi

hafnar því að hafa brotið siðareglur þingsins og segist ekki muna eftir

að hafa gengist undir siðareglurnar báðir telja málið af pólitískum toga á upptöku sem lekið var til fjölmiðla heyrast þingmenn Miðflokksins þau Gunnar Bragi Bergþór Anna Kolbrún Árnadóttir og formaðurinn Sigmundur Davíð Gunnlaugsson auk Karls Gauta Hjaltasonar og Ólafs Ísleifssonar ræða um samstarfsfólk sitt á þingi og aðra

þekkta einstaklinga í samfélaginu í nóvember í fyrra í siðareglum Alþingis er sú skylda sett á Alþingismenn að þeir kasti ekki rýrð á þingið og að þeir leggi sig fram við að skapa störfum sínum heilbrigt starfsumhverfi álit siðanefndarinnar lá fyrir fimmta júlí og var þá sent þingmönnunum til umsagnar sérstök forsætisnefnd lauk svo yfirferð sinni í dag ummæli Önnu Kolbrúnar Árnadóttur eru ekki talin vera

brot á siðareglum og ekki heldur ummæli Sigmundar Davíðs Ólafs Ísleifssonar eða Karls Gauta Hjaltasonar þá er ekkert þeirra talið hafa brotið siðareglur með því að skerast ekki í leikinn og stöðva umræðurnar kom til greina að ganga lengra en álit siðanefndar ja það hefði auðvitað verið hægt en við mátum það siðanefnd nú höfum við í raun lokið okkar vinnu með birtingu þessarar niðurstöðu og það er í rauninni

bara lokaafurðin í þessu máli

í fyrsta lagi er niðurstaðan til þess fallin að draga það fram hversu fáránleg

til að refsa þolendum brotsins og fara af stað í átta mánaða leiðangur og lenda í vandræðum

óhætt að segja að ég hafi verið

en þrátt fyrir að nokkur gæti farið í gegnum fjórar

að setja hlutina í þá horf að

að segja að því marki að menn hafa beðist afsökunar á

réttindi einstaklinga og mér dettur ekki í hug að halda því

höfum ekki alveg sagt skilið við þetta mál því í Alþingisgarðinum er Birgir Þór Harðarson fréttamaður

hvað gerist næst að þetta má ekki verða endapunktur alþingismenn

af þessu

koma fram málefnaleg sjónarmið um að þær nýtist ekki

láta reyna á siðareglur

áfram á þingi eftir að

ráðgjafarnefnd um inn og útflutning landbúnaðarvara hefur ákveðið að leggja ekki til við sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra að fella tímabundið niður tollkvóta fyrir

rannsókn nefndarinnar undanfarna daga hafi leitt í ljós bætta birgðastöðu hjá afurðastöðvum landbúnaðarráðherra boðar endurskoðun á tollalögum í haust Kristján Þór Júlíusson óskaði eftir því í vikunni að nefndin myndi endurmeta hvort opna ætti tímabundið á tollkvóta fyrir þar sem nefndin mæti það svo að ekki væri nægilegt framboð á markaði í kvöldfréttum RÚV í gær kom fram að heildsalar hefðu þegar pantað um fimmtíu tonn af

erlendis frá ég geri nú ráð fyrir að það verði bara flutt inn á fullum tollum það fer væntanlega á markað tollar eru ekkert nema óbeinir skattar sem leita út í verðlag verðið á þessu kjöti verður bara mun dýrara en ella enda vega þessir

mjög þungt Benedikt segir að bregðast þurfi við skorti með innflutningi á kjöti á fullum tollum aðildarfyrirtæki

hafa haft sterka tilfinningu og reynslu af því að það er orðið mjög erfitt að fá

og þar sem það er nokkuð í að íslenskir komi á markað þá sjá menn ekki fram á annað en að það verði skortur

þurfi að fást við það með innflutningi á fullum tollum ráðgjafanefndin skilaði áliti sínu til ráðherra í dag og komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri þörf á að opna fyrir tollkvóta bæði hafði birgðastaða framleiðenda breyst og nýjar upplýsingar borist um birgðastöðu dreifingaraðila þá hefur verið ákveðið að flýta slátrun á nokkrum stöðum afurðastöðvarnar fóru fram úr sér með sölu á erlenda markaði í vetur sem kemur síðan fram með þessum hætti

sumrinu og haustinu að þeir eiga í erfiðleikum með að sjá verslunum og

neytendum fyrir þessarri afurð háttsemi afurðastöðva sé til þess gerð að endurskoða þurfi lagaumhverfi tollkvóta við hljótum að draga lærdóm af þessu máli

á þann veg að endurskoða með hvaða hætti umsýsla þessarra mála er

ég bendi á það að í samráðsgátt var frá mér frumvarp sem ég hyggst

leggja fram í haust um endurskoðun á þessu laga og reglu fyrirkomulagi varðandi tollkvótana rannsókn stendur nú yfir á brunanum sem varð í iðnaðarhúsnæði við Hafnarfjarðarhöfn leigjandi stærsta hluta hússins var ekki að íkveikja eða eitthvað annað saknæmt hafi valdið brunanum öllu sé þó haldið opnu við rannsóknina samkvæmt upplýsingum frá lögreglu er IC CORE fyrirtækið sem réði yfir stærsta hluta

tólf hundruð og fimmtíu fermetrum ótryggt fyrir tjóninu það tjón eitt og sér hleypur líklega á nokkur hundruð milljónum í morgun var hafist handa við hreinsunarstörf meðal annars að færa burtu járnbrak úr þakinu en nánast ekkert stendur eftir nema útveggir af helmingi hússins lögregla hóf rannsókn í hádeginu og eins og sést er eyðileggingin algjör og

aðstæður ansi erfiðar lögreglan þarf því aðallega að

treysta á framburð vitna og öryggismyndavélar við rannsóknina vitni á vegum fyrirtækjanna voru fengin á staðinn til þess að reyna að kortleggja húsnæðið að innan samkvæmt upplýsingum frá slökkviliði var innra skipulag hússins ekki samkvæmt teikningum því er ekki fyllilega ljóst hvort brunavörnum hafi verið ábótavant og eldur breiðst hraðar út en ella af þeim sökum það tók fjölmennt lið slökkviliðsmanna um tuttugu klukkustundir að slökkva eldinn því starfi lauk um ellefuleytið í gærkvöld Haraldur

Jónsson hefur átt húsið í fimmtán ár og leigði það út til fyrirtækjanna þriggja þá kom hann að stofnun fiskmarkaðar

í húsinu fyrir þrjátíu árum síðan hvernig var þér við þegar þú komst hingað í gærmorgun mér var náttúrulega mjög bilt við ég hef haft miklar taugar til þessa húss og það hefur sýna sögu en

ljót aðkoma miklu meiri eldur hér en ég átti von á framtíð hússins sé óljós enda hluti þess gjörónýtur en það er spurning um það sem uppi stendur hvernig ástandið

þegar við komumst inn í húsið þá er hægt að meta það stjórnvöld í Rúanda lokuðu landamærunum að Kongó í dag af ótta við útbreiðslu

þrjú tilfelli hafa

greinst í borginni í Kongó sem er við landamærin að Rúanda ebólufaraldurinn í Kongó hefur nú lagt meira en átján hundruð manns að velli næstum tvö þúsund og sex hundruð tilfelli hafa verið staðfest aðallega á dreifbýlum svæðum í austurhluta Kongó óttinn við frekar útbreiðslu blossaði hins vegar upp um miðjan þennan mánuð þegar fyrsta tilfellið var greint í borginni

Rúanda og í dag ákváðu stjórnvöld

einhliða að loka landamærunum við litla hrifningu íbúa sem margir hverjir búa í Goma en vinna í Rúanda landamærin voru opnuð aftur síðdegis eftir að hafa verið lokuð í átta tíma eftirlit þar hefur verið aukið sérfræðingar mæla hins vegar gegn því að landamærum sé lokað við þessar aðstæður það leiði til þess að erfiðara verði að hafa stjórn á þróun mála

rétt ár er í dag liðið frá því að Alþjóða

heilbrigðisstofnunin lýsti því yfir að

hefði brotist út í Kongó þessi faraldur er nú sá næstmannskæðasti í sögunni eftir faraldrinum í vesturhluta Afríku á árunum tvö þúsund og fjórtán til tvö þúsund og sextán þegar meira en ellefu þúsund manns létust nú er loksins hægt að að keyra hringinn í kringum landið á bundnu slitlagi það gerðist þegar nýr vegarkafli var opnaður á Suðausturlandi í gær og fréttastofan var hér er hann síðasti

á þjóðvegi eitt í Berufirði milli Djúpavogs og Breiðdalsvíkur það hafa margir farið hér um í dag en núna er hér eiginlega enginn það hafa líka fáir ástæðu til að keyra hér um lengur og um leið búið að malbika hringinn það er að verða hálf öld síðan hringvegur um landið var opnaður með vegi um Skeiðarársand og margir hafa því líklega beðið lengi eftir að geta ekið hann á bundnu slitlagi í dag er hringnum lokað hringveginum sem

byggðirnar umhverfis Ísland í samfellda heild svo þar er hvergi leiðarendi lengur á

nú í haust verður aldarfjórðungur síðan stór áfangi náðist í að malbika hann hér fyrir aftan mig í svokallaðri

er verið að leggja bundið slitlag á síðustu kílómetrana sem eftir eru af malarvegi á

leiðinni milli Akureyrar og Reykjavíkur en hvenær má búast við bundnu slitlagi á öllum Hringveginum það er mín stefna að við ljúkum því fyrir aldamótin það gekk ekki eftir lokið var við að malbika kaflann frá Reykjavík austur á Höfn í Hornafirði tvö þúsund og eitt og milli Akureyrar og Egilsstaða tvö þúsund og níu en í um tíu ár í viðbót fannst enn möl á

á Austurlandi þar til nú tæpum tveimur áratugum eftir aldamót nýi kaflinn í Berufirði var opnaður fyrir umferð síðdegis í gær og þá lokaðist hringurinn það væri reyndar enn eftir einn

þjóðvegur eitt um Austurland hefði ekki verið fyrir tæplega tveimur árum nýi kaflinn verður svo opnaður formlega með viðhöfn fjórtánda ágúst ein af þeim fyrstu til að keyra

veginn í gær voru einmitt á hringferð

að flakka í nokkrar vikur og erum núna búin að vera að flakka frá Egilsstöðum núna seinasta legginn mér líst mjög vel á þetta er mikil samgöngubót og til mikilla muna að geta nú farið hringveginn á bundnu slitlagi og vegfarendur lýstu ánægju er allt annað að losna við að þvo bílinn alltaf í hvert

sem maður kemur heim eigum við ekki að segja að hann hafi verið vel þess virði að bíða eftir honum vel þess virði að bíða eftir honum ég beið ekkert eftir honum ég er búin að fara hérna síðan

bara stolist já

verslunarmannahelgin þar sem fjöldi fólks er á faraldsfæti þótt vissulega margir taki ákvörðun að halda sig heima en Sólveig Klara Ragnarsdóttir fréttamaður er í Landeyjahöfn eru margir kom ekkert annað til greina alls ekki við förum alltaf ég er

mikilvægt að næra sig

hvernig fer helgin af stað

á morgun þá fer Herjólfur tvær ferðir

gestir og gangandi í Súðavík gátu í dag virt fyrir sér hnúfubak sem lék listir sínar í sjónum í botni

Einar Skúlason náði þessum myndum af hnúfubaknum sem kætti áhorfendur með

tveir hvalir voru þarna í byrjun og Einar segir líklegt að þeir hafi verið þarna í og þá að veðri það verður hæg austlæg eða breytileg átt víða léttskýjað en

inn til landsins hiti víða á bilinu þrettán til tuttugu stig Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer betur yfir veðrið að loknum íþróttum hér rétt handan við hornið eru einmitt íþróttafréttir og það er Edda Sif Pálsdóttir sem ætlar að segja okkur það helsta þaðan Arnar Pétursson var í dag ráðinn landsliðsþjálfari kvenna í handbolta hann samdi til tveggja ára Valur og Stjarnan spila síðari leiki sína í annarri umferð forkeppni Evrópudeildar karla í fótbolta og keppni er farin af stað á heimsleikunum í

taka þátt í fullorðinsflokki tveir þingmenn Miðflokksins brutu siðareglur Alþingis með orðfæri sínu á Klausturbar í fyrra forsætisnefnd þingsins fellst á álit siðanefndar ekki verður hróflað við tollum á innfluttu lambakjöti eins og áður stefndi í landbúnaðarráðherra boðar endurskoðun á tollalögum í haust

ótti við útbreiðslu

varð til þess að landamærum Rúanda að Kongó var lokað í átta klukkustundir í dag þrjú tilfelli hafa greinst í borginni

sem er á landamærum ríkjanna er nú hægt að keyra hringinn á bundnu slitlagi síðasti

þjóðvegi eitt var aflagður í gær fjörutíu og fimm árum eftir að hringvegurinn var fyrst opnaður þessum fréttatíma er lokið